ya alhamdulillêh kalo kesenian mah yang khas dari daerah sini bêkasi orang bêtawi bilang itu robanah hadroh saya juga sebagai pokalis ya êê hadroh rêbanah saya bisa nabuh rêbanah pokonyê sering si êê main rêbanah atau bên tabok ya rêbanah disebutnya pokoknya intinya sering-sering ya disebelah juga pokalis juga kalo kata orang sini mah lebih ngêriung bikin nabuh rêbanah ini bareng-bareng ema-êma amê laki-lakinyê amê perempuannyê nyampur itu disiituh untuk êê kegiatan kegiatan biar supaya kitê-kitê ini punya cirikhas bahwa bukan perepuan ajê yang bisa nabuh rêbanah tapi laki-laki juga bisa nabu rêbanah hadrh marawis itu kita main termasuk saya mencoba sampai saat ini saya masi punya santri

Kalo dibilang sih pengèn tinggalnya itu ya di kampung gitu. Barang kumpul sama keluarga besar gitu ya. Apa-apa tu bareng kumpul ya kebersamaan. Terus sama saudara tuh biar pada dêkêt, biarnya ya biar ènak ajalah kumpul-kumpul aja.

Ya kalau untuk uhm tempat-tempat yang ada mitosnya, di sini soalnya makam-makam pada di lingkungan tanah pekarangan masing-masing sih. Kalo untuk mitos-mitos kayaknya paling di pohon-pohonan banyak tuh uhm terkadang orang ada suka diusilin seperti itu,[uhm] contoh kayak memedi genderuwo kuntilanak. Ketika digelap malam udah di atas rata-rata jam satu, jam dua itu pasti ada tempat mitos tersebut itu ada karena di sini juga setiap kampung pasti punya yang namanya uhm tempat mitos atau pun misteri cerita seperti itu ada di sini. Pokonya orang bekasi mah segudang cerita deh, yang intinya nggak kehabisan cerita kalo ditanya-tanya ada mitos banyak di sini, kuburan-kuburan pada di setiap di belakang rumah banyak kuburan, di sana karena pada punya banyak pekarangan di situ. Jadi kan pekarangan keluarga untuk makan.

biasanyé ya kalau di masyarakat sini tuh kebanyakan tuh ya kalau buat lingkungan itu tuh setiap minggu tuh dari, ya, kaya desa itu kan ngadain, ya, acara kebersihan gitu ya kaya ngebersihin saluran-saluran got terus kali-kali gitu ya biar dia ga pada bau, tercemar terus biar éngga biar banjir, intinya, ya, setiap minggu tuh ada aja acara.

Kalo orang sini mah biasanya kalo mulai kérja tu ya mulai dari pagi jam enam léwatlah. Ya dibilang ya aktipitas orang sini kebanyakan ya pagi hari lah, mulai kerja. Terus istirahatnya ya Juhur lah. Ntar abis Juhur baru mulai lagi terus sampai jam lima sore lah baru istirahat gitu.

Kegiatan di ayé nih kalo malem hari kalo kité-kité ini kalo malem hari abis Magrib biasa rutinitas kita emang kita punya majelis ya ngajar ngaji jam tujuh. Jam delapan perut perih laper makan, iya gak. Kalo untuk lingkungan-lingkungan kita saudara-saudara ini kalo orang Betawi ini sambung-menyambung menjadi satu saudara. Kagak ada orang lain. Nah itu eee enaknya kalo kita di era Bekasi, era Putra, era Bandung Putra, Bekasi. Gak ada, gak ada notabenanya yang terkontaminasi campuran. Di sini orang manapun lari ke sini ya Bétawi bahasanya. Gitu. Pokoknya eee alhamdulillah kegiatan-kegiatan kita di sekitar kita ini banyak kegiatan. Bahkan ampé sampé kecapean ada yang pulang dari sawah ya kan sore jam empat langsung dia mandi, cuci kaki, makan. Itu enaknya orang Bétawi punya seliter beras juga anteng.

Hah kalau orang bêtawi méh disini gak adê pas-pasan. yang penting lulus SMA kalau ada jodoh katé èmak bapaknyé memang, memang udah jodoh ya, kalau jodoh menikah mah kan udah pasti ada jodoh itu udah dikawinin aja, yang penting mao sama mao gitu. Tapi kalo umpanyé orang anak-anak sekarang kan gak bisa dipaksakan sama orang tua apapun itu, karena anak-anak sekarang lebih pinter daripada orang tuanyé. Kalau kité bilang tuh anak sekarang tuh ngéyél ééé kalau disuruh-disuruh ama orang tuanyé kalau disuruh nikah perempuan khususnya kalau émang dia mao kerja ya gak bakalan mao émang dia pengen kerja yaudah biarin sepuas-puasnyé. Tradisinya begitu buat orang nikah itu standar-standar rata-rata di sini 22 sampe 23 tahun, itu khusus orang-orang kampung yéé, tapi kalau ééé mereka-mereka ada beberapa sebagian juga si yang melanjutkan pendidikan keluar daerah itu éngga bisa dipaksé gitu, tapi rata-rata ada tapinyé abis lulus sekolah setahun dua tahun adé jodoh dinikahin déh samé èmak babèhnyè seperti itu.

Ya kalo ngeja lingkungan mah bukan kita sendiri doang ya harus ya bersama-sama ya kayak masyarakat gitu lah ya ngejaga lingkungan itu penting ya buat nanti di masa depannya biar ya kayak gak ada banjir apa gitu. Intinya kalo ngejaga lingkungan tuh penting. Bukan dari kita sendiri tapi kebersamaanlah.

Yah kalo bahasa daerah sih ibarat kata emang bahasa sehari-hari ya kayak kita berbicara kayak ngobrol gitu sama temen, orang laen, terus tanya jawab gitu yé. Emang bahasa daerah mah yang setiap hari dipaké sehari-hari lah buat ngobrol-ngobrol gitu lah sama tetangga, orang, temen, suadara dan sekitarnya. Intinya ya bahasa daerah mah ya tiap hari lah dipaké gitu.

nih bang.. ayé mah bang kalo untuk kenyamanan di kampung udah nyaman banget beneran.. punya beras seliter tuh udah enak tidur.. punya duit dua puluh rébu, udah nih beli cabé, beli bawang, beli ikan asin, bisa beli térasi, itu bakal dua hari.. dua puluh rébu bang.. kité mah pokoknya kité mah enak banget kalo jadi orang kampung déh.. idup ngga bersaing.. santai.. pokoknya punya beras lima liter juga cukup buat seminggu kalo anak satu.. kalo anak lima mah cukupnya segantang [haha].. kalo ayé mah punya anak satu udah tenang banget.. itu lima liter seminggu punya duit lima puluh rebu cukup seminggu.. mah sayuran ngga beli di sini mah tinggal ngérambat di kali.. nyabutin kangkung [haha].. makanya di situ lah ayé tuh ngga mau tinggal di tempat-tempat ramé.. karena ayé tuh pengen idup di kampung, idup nyaman, damai, tidur nyényak.. udah cukup itu aja.. kalo yang laén-laén ngga ayé mah.. ngga mau pengen-pengenin yang penting idup di kampung udah nyaman.. kalo orang di kampung mah pagi-pagi manggul pacul ké sawah, pulang dhuhur, makan gegares, pegi lagi jam satu abis sholat, pulang lagi jam émpat.. udah begitu aja kerjaan orang Bétawi mah..

Kalo kegiatan mah dari pagi sampe sore mah banyak, ya. Kalo lagi ga kerja mah kegiatanya itu ya kayak, ngerjain hal-hal di rumah tuh kayak ngerjain apa gitu terus, terus, ya... memberi makan piaraan.

Kalo ayé liburan, kalo buat liburan pas pulangnya beli paling banter-banternya aja ayé beli tapé atau peyém ato tu keduanya ama krupuk yang digoreng pake pasir, udah oleh-olehnya pas liburan kalo pas pulangnya ya, terus paling ya kaya ngikut-ngikutin uhm orang-orang tuh di atas beli apa paling banter juga donat, beli ngga yang laen-laen. Nah kalo buat aye mah untuk lepas liburan uhm beli-belinya sih tu pokoknya nyarinya pulangnya ngga yang lain-lain yang murah meriah contoh kayak tape udeh, yang sepuluh rebu dua kilo ama goreng kerupuk yang pake pasir tu ayé mah sukanya itu, paling enak itu krupuk yang digoreng pake pasir, bareng-bareng itu sepuluh rébu juga, se-balé keluarga kumpul kebagian.

Yah kalo ngurangin sampah plastik mah intinya, tuh kebanyakan sampah plastik tuh dikumpulin, dibakar. Kebanyakan ya di kampung itu plastik itu ya buat tempat-tempat naro-naro apa gitu. Jadi ya.

ya maasih banyak ko orang masih méléstariin kesenian, ya kaya kesenian topeng betawi gitu, ya itu banyak kalo lagi ada kaya orang hajatan tuh, kebanyakan ada yang nanggép topeng betawi

bingung juga ya anak-anak sekarang meh kalo ayé jawab êntar êê emang engga suka amé seni maksudnyé seni tradisional itu paling seni orang sini kan wayang kulit amê jaipongan kesenian tuh tapi anak-anak sekarang mah beda keseniannyê anak-anak bujan sekarang jauh banget amé keseniannya sekarang ada juga sukanyé padé jogét dirumah padé punya musik nyétél déh sound sistem aktif didalêm udêh jogét gitu doang, itu mêh pada anak-anak alay begitu kalo sekarang mêh makanyé ayé terkadang memperkenalkan kesenian itu mêlalui ya contoh kaya tadi béntabok atau reban itu kesenian kan ya jaman dulu dari jamn turun temurun nenek kakek kita atau bén tabok lah seperti itu makanya kalo sekarang untuk kesenian-kesenian kurang kalo kegiatan kegiatan itu anak sekarang buanyak kegiatan méjéng yé kan kegiatan jalan-jalan kalo untuk kesenia kurang dikenal ama anak-anak sekarang ini, emang jaman kita muda dulu èra 90 an cinta ama seninya udah dalêm bênêr udah.

yah kalo buat nikah sih kebanyakan usia umur dua enam (26) ke atas lah.. tapi kalo orang kampung mah kebanyakan tuh baru umur tujuh belas delapan belas mah orang tuanya udah pada mau nikahin.. kebanyakan ya orang kampung pada gitu.. udah gêdé dikit juga orang tuanya pada mau ngawinin..

uhm kalo lingkungan biar aman tuh biasanya, di tiap rt itu tuh tiap malém udah ada jadwal ronda dari masing-masing keluarganya tu kan uda dari sénén sampé jumat kebanyakan ada tuh jadwal ngeronda..

Penting. Bang, kalo ayé mah semuényé orang-orang sini kalau abis pulang ke sawah, kalau jém 10 pulang, itu ngélényép tidur sebentaran nunggu Johor. Abis makan tidur nunggu Johor, abis Johor-Johor rebahan sebentar berangkat jem 1. Karena apé?kalau engga tidur puyéng palé. Pala ayé kadang-kadang puyéng. itu mangkanyé buat istirahat ngelempengin urat kalo kate orang sini mah. Ayé itu ngelempengin urat abis dari sawéh jangan langsung ngapa-ngapain pokoknyé nyuci kaki sebentaran, badan kotor juga yang menting rebahan dulu abis Johor, sebelum Johor mandi itu begitu. Puyéng, pusing kalo kepala dari mané-manén tuh kaga tidur gitu.

kalau sekarang mah tidurnya gak banyak tuh nyampé lewat dari jam 10, kaya anak-anak zaman sekarang juga nyampé pagi tidurnya kaya bégadang gitu, banyak masyarakat disini tuh tidur-tidurnya tuh sekarang lewat dari jam 10 malem lah.

Biase ayé kalo pulang-pulang dari wisata tempat wisata ini. Paling seneng talas bogor, lompong, talas bogor sama asinan bogor. uhm pokoknya cincay banget da ah, pokonya aduhai banget, apalagi ame kerupuknye. Soto bogor ama asinan bogor eee ame talas bogor. Kite hoby-hoby kite neh kalo pulang-pulang wisata kaga ada yang laén-laén dibeli tales bogor pokoknya kalo kata bahasanya mah kesurupan lo kalo ga makan tales bogor sama manisan bogor atau asinan bogor.

Yah kalo mau ke tempat ini, beli oleh-oleh tu kebanyakan ya kayak cemilan, buah-buahan, apa gitu ya ciri khasnya di daerah situ lah.

Kalo untuk belajar ayé mah senengan bareng-bareng. Kalo sendiri bètè kagak ada yang bisa ditanya gak ada yang diajak ngobrol sambil belajar. Kalo untuk belajar bareng-bareng, karna ayé biasanyé bareng-bareng belajar maupun ngapain aja biar ada pertanyaannyé itu gak, gak, gak salah mengartikan kalo bareng ama temen-temen kan yang satu mengingatkan seandainya kita lupa, diangatkan ama temen-temen. Itu èpeknya. Kalo sendiri kan, kalo kita sendiri belajar kalo lupa gak ada yang bisa ditanya atau pun diinget kalo ama temen bareng-bareng èpektipnya kalo kita lupa ada temen yang ngingetin itu aja sih.

ya kalo liburan ke luar kota mah udah rencanain dari jauh-jauh hari.. terus ongkosnya.. tèrus tempatnya gimana?.. ya liburan ke luar kotanya pas ènak lah..

Lah kalo sekarang mah jaman sekarang ya paké media sosial itu ya pentinglah. Hampir tiap pagi buktinya sekarang orang itu tuh kebanyakan udah harus megang henpon gitu. Apa-apa kan karang berhubungan tuh kayak lewat, lewat media sosial. Ya kalo sekarang ya nggak punya akun-akun media sosial tuh ya, ibaratnya tuh gaptek lah, ketinggalan jaman.

Supaya epektif untuk menjaga lingkungan ya dari diri kita dulu yang harus benahi kalo buat ayé karena ayé ngga suka ngajarin orang kalo ayé nya juga masih kotor, contoh lingkungan yak, sekitar lingkungan rumah kita ini banyak sampah ngapain kalo kita suruh orang laén sodara-sodara kita ni suruh bersih sedangkan rumah kita aja masih kotor. Nah, disadari kita harus didasari dengan lingkungan kita dulu terutama rumah kita dulu bersih. Setelah itu, sodara-sodara kita tetangga kita baru kita ikut sertakan untuk menjaga kebersihan lingkungan tersebut.

Ya, kalo pas masuk ke tempat wisata ya satu senang terus kaget, trus tempatnnya bagus, suasananya ramé dah intinya dah yang namanya kita pegi di ketempat wisata kan intinya mah ya buat seneng-seneng lah. Yaa pokoknya tempatnya bagus lah kaget terus

Epektifnya oplén. Karena oplén itu lebih banyak membimbing dan membina untuk secara pisik. Kalo onlén itu ribetnya. Tapi untuk onlénnya masa waktu itu aja sih kemarén, pandemi. Kalo sekarang pada oplén semua kan artinya di sekolahan semua belajarnya nggak ada yang sistem onlén. Kalo untuk anak SD kelasnya sampé SMP ya yang SMA pun terkadang sekarang ada onlennya ya tapi lebih banyak oplén kalo untuk belajar.

Ya kalo tempat wisata si biasanya tuh beli-beli khas-khas di daerah situ ya kaya biasanyakan ada tuh tempat-tempat wisata tuh kaya gandulan kunci terus ya semacem kaya anyam-anyaman dari bambu yah sopenir-sopenir gitulah pokonya ya intinya ya itulah barang-barang buat buat itulah

Iya kalo buat paké sosial media itu tuh sekarang tuh ya lebih praktis lah. Intinya ya kayak punya temen-temen satu kampung tuh yang sekarang jauh, di mana gitu. Terus ngobrolnya enaklah melalui, lewat-lewat sosial media. Intinya ya buat komunikasi sama temen-temen, sahabat-sahabat lah. Sahabat-sahabat deket, masa kecil dulu lah, biar bergabung lagi.

Kalo hewan liar di kampung kita tuh kebanyakan ya kayak luwak, ganggarangan. Kebanyakan tuh luwak itêm yang sering-sering masuk ke rumah orang. Yah hama-hama ayam gitulah. Intinya, kebanyakan tuh ya binatang-binatang yang

Cerita tentang sejarah ayé nih di kampung ayé yang lahirnya di Kampung Cabang Due, Desa Lenggahsari, Kecamatan Cabang Muin, Kabupaten Bekasi, Indonesia. Cecara ceritanya sejarahnyé dulu kampung ini adalah hutan, di mana hutan ini engkong aye tinggal di sini Cabang Due. Pada waktu itu di sini gembongnya para penjahat yang dari mana tau dateng ampe disini pinggir pantai daerahnyé Muara Gembong bertetanggaan pinggir pantai, di situ di mana banyak gembong-gembong penjahat itu bajak-bajak laut pada mampir di situ. Nah di awalnya seperti itu ceritanya, terus dari turun temurun aye denger cerita dari ngkong aye dari bapak aye kan kenapa sih dinamain cabang due atau cabang dua, karena sini setiap jalan yang arah belok itu pasti akan ketemu becabang dua. Setiap tikungan pasti akan becabang dua, bukan tikungan aja tapi jalannye ada dua jalan sisi. Nah bahkan sampai ada secara diceritakan ama engkong ayé atau baba aye itu ada pohon kelapa itu becabang dua. Nah di situ sejarahnya situ kenapa dinamain cabang dua, karena di sini setiap jalan itu setiap tikungan pasti ada cabangnya dua atau jalannya dua, keduanya di ujung jalan ini ada kelapa yang becabang dua. Kenapa dinamain kampung cabang dua? karena bercabang jalannya dua arah. Itu sejarah dari pada kampung cabang dua desa lenggahsari kecamatan cabang muin dan di sini gembongnya para penjahat tapi dengan seiring berjalan waktu jaman, maka di sini menjadi kampung yang damai. Siapa pun itu ngga bisa masuk tanpa terkecuali dengan ijin orang-orang uhm sesepuh kampung cabang dua di sini, gitu ceritanya.

Kalo untuk olahraga yang paling dominan disini yang digemari di kampung cabangdua ini. Ayê si paling hoby amê sepak bola, amê bola voly. 'èèèè' disini memang kondisinya memang bênêr-bênêr kampung banget, udik lah, pedesaan banget. Yang cuma ada olah raga yang bisa dimanfaatkan atau bisa dipakai atau dibesarkan ya itu satu bola voly diseolahan ada, sepak bola di depan desa ada. Kenapa diadakan seperti itu ya karena memang fasilitasnya adanya cuma itu aja gitu dan untuk kedepannya adê potensi untuk anak-anak muda khususnya 'aaa' laki-laki ya ataupun perempuan disini kebanyakan olah raganya ya itu anak-anak muda'aaa' sepak bola sama bola voly 'aaa'. Kenapa dikatakan seperti itu emang fasilitasnya emang itu aja si gitu. Ayê si 'èèè' dengan sesuai apa yang saya jalankan lakukan itulah olahraga hanya cuma ada sepak bola sama bola voly.

Kalo mitos di kampung saya tuh, kata orang kalo magrib tuh, jangan keluar dulu lah dah.

kalo untuk kerja, khususnya di kampung ayé ini. Ayé mah saya ayé liat untuk pértanian ya biasalah. jam 8 itu udah nyémplung ké sawah, karena jam 6 itu pada sarapan makan nasi goreng nasi yaa. Jalan ke sawah muléin séténgah 8, lagi mégang paculjam 8 sambil ngerokok, itu rokok sebatang udah abis kan kalo gak abis itu namanya bukan orang bétawi, itu pamali kalo gak ngérokok ké laki-laki, bapak-bapak, maopun anak muda kalo di sawah ngérokok lépas lépus lépas lépus udah jam 8, jem 9, jem 10, jem 11 selesai, pulang, dzuhur, kalo udah dzuhur éntar jam 1 mulain lagi. Jem 2, jem 3, jem 4, pulang, setengah 5 sampé rumah atopun jam 5, sholat Asar gitu.

Jarang naik gunung, pokonye kalo ayé meh biasanye ke saweh jarang naik gunung boro-boro naik gunung kalo maen lumpur mah iya, kita baru sering berapa, berapa seringnya sering banget kalo ke saweh meh setiap hari kalo tanem padi pokonye dari mulaiin ujung kaki sampe ujung rambut itu belok kecumus muka pade beremongan kena lumpur. Kalo untuk naik gunung ga jarang sekali, seringnye adalah kite, aye mah ke saweh ga perneh naik gunung.

Kalo untuk penebangan hutan itu secara tidak langsung mereka-mereka itu merusak alam karena akan terjadinya erosi banjir makanya eee kita di sini sebagai ayé juga ya untuk putra daerah yang deket dengan hutan udah pada mengerti. Seiring berjalannya dengan waktu ayé ni ya hutan ini, udah jadi sebuah ajang bisnis ataupun tempat-tempat wisata seperti itu mangkanya dengan adanya ajang wisata ini hutan-hutan menjadi timbul kembali. Dengan pertumbuhan penanaman pohon seperti itu. Biar apa? anak-anak sekarang tuh lebih pinter erosi, menjaga supaya tidak terjadinya erosi maka ada penanaman-penanaman pohon bakau di pinggir hutan, untuk melindungi erosinya banjir laut pasang dan surutnya air laut.

Pendidikan untuk keluarga di area, di daerah ayê rata-rata standar SMA, untuk anak-anak mudanya. Ada yang sebagian yang saya bilang-bilang tadi ayê bilang ada yang melanjutkan sampe ke S1 nya, ada yang pula anak-anak mudanya yang lebih berpotensi lagi ingin meningkatkan kualitas mereka-mereka itu adé yang lima persen atau sepuluh persen lah untuk yang jenjang s2 nya. Seperti itu, rata-rata standarnya SMA.

Rata-rata di Kampung Cabang Dua ini, nyarapnya tuh, biasanya pake nasi goreng atau ya nasi putih masak gitu di antaranye ya kayak masak sendiri dari keluarganya.

Makanan yang biasa kitê makan pas musim hujan itu biasanya yang angêt-angêt seperti indomiè.. atau ahhh baso.. rasanya ya nikmat dan ènak, Karena dingin-dingin makannya yang angêt-angêt kan ènak jadi nikmat.

biasanya saya kalo disore hari tuh setelah kita nutup toko ya, kumpul-kumpul lah same temen temen ya sambil menunggu waktu magrib kité luangkan waktu yé kopi roko ya biasalah itumeh anak mude

Kalo di kampung ini otomatis ya berobatnya ya ke pengobatan tradisional, ya kaya dukun trus tabib. Intinye ya pengobatan tradisional kaya tukang pijet urut.

Pasti itu méh kité bakalan akan ajarin untuk anak-anak kité nanti dan cucu-cucu kité nanti kedepan, karna bahasé kité tuh Bétawi khususnyé, bahasa yang harus kité budayakan, untuk kedepannya nanti dan jangan sampé, cucu kité itu, malah gabisa dengan bahasa kité sendiri.

Ya kalau liburan si ya intinya di jauh-jauh hari harus di...jauh-jauh hari harus di itulah...di.. persiapkan buat cari rencana yang bagus tempatnya buat nentuin hari apa tanggalnya, berangkatnya, kemana tujuannya kemana gitu.

Ya kalo mitos mah emang dari jaman nene moyang, emang mitosnye udah ada. Dari turun menurun ya emng harus udh ada dari kita percaya ga percaya, ya intinya kita harus mempercayai mitos lah.

Biasanya musim di tèmpat kitê tu ada dua musim. Pertama musim hujan dari Nopember ke Maret sampai April. Dari April sampai Oktober yê biasanya itu musim kemarau atau disebut musim panas.

Wisata alam terkenal di indonesia si banyak ya, termasuk dia Danau Toba yang terletak di Sumatera Utara, Danau Toba merupakan danau tebesar di Indonesia, karna itu Danau Toba si pemandangannye gila sih ye pemandangan, lumayan terkenal lah di indonesia.

Menurutnya saya pemakaian sosial media buat pengaruh kesehatan tuh ya emang harus penting. Apalagi di jaman sekarang ini. Menggunakan sosial media untuk kesehatan itu lebih penting kayak memilih-milih obat, penyakit apa, kan cek media kan lebih praktis, lebih tau. Nanti kan tinggal dibeli di apotik terdengakat.

Kalo tempat wisata mah ya banyak. Pokoknya ya kayak Curug Cigentis, terus Papandayan, Kawah Putih, terus Tangkuban Perahu. Intinya ya kalo di Indonesia itu wisata tuh banyak pokoknya. Setiap kota pasti punya wisata masing-masinglah.

Ya kalo ngelestariin, bahasa daerah meh ya penting lah siapa lagi yang harus, ngelestarikan bahasa daerah kalo bukan kité-kité gitu. Ya generasi sekarang kan yang harus itu ngelestarikan bahasa daerah tu ya, anak cucunya nanti buat jadi, bahasa daerah tuh ga akan ilang.

Ya kalau di kampung saya tuh biasanya buah-buahan yang buat dipakai di masyarakat tuh kaya, acara hajatan nikahan tuh ya kaya buah-buah cécék dibilang kalau cécék tuh ya kaya buah nangka gitu lah, kaya dimasak, kaya di sayur lodeh, apa gitu kan. Jadi ya buat makan lah hidangan.

wah kalo soal bola sih ya udèh pasti rame ajè ya, soalnyè diè tuh ibarat katè ,pertandingan yang seru lah buat di tonton soalnyè sepak bola tuh, hobi anak muda juga, semuènyè, makanyè kalo ada pertandingan sepak bola begituh ,semuanyè rame warga padè nonton soalnya itu seru buat di tonton.

Yah kalo lélaki tuh buat di masarakat tuh ya penting, kayak ada musyawarah di desa, musyawarah di RT, atau di tetangga-tetangga ada acara apa, gitu gotong royong, yaitu kalo lélaki di kampung saya tuh ya penting, kayak gotong royong lah, acara apa gitu.

Ya kalo saya kalo bisa keluar negeri ya tuh ya pengennya tuh ke Jermanlah pengen liat club paporit saya ya kaya kleb bayer monik itu, tim paporit saya, sepak bolanya keren-keren pokonya, bayer monik itu, intinya kalo mau kelur negri ya ituh ke Jermanlah uh pengen banget ke luar negri, ke Jerman

Di tempat saya ya di kampung saya biasanya tuh, mayoritas orangnya tuh kayak kuli-kuli sêrabutan, ya kayak kuli pétani nyangkul di sawah. Kayak ngébajak sawah, terus traktor, ya pokoknya kerja sambil-sambilan gitu lah kébanyakan di kampung saya tuh ya kayak kerja pétani gitu yang ngêbajak sawah, nanêm padi di sawah. Intinya di kampung saya pasti banyakan ya masyarakatnya kerja pétani semua.

Mungkin kalo soal nyari berita di koran ya sépuluh persenan lah. Soalnya kan sekarang udah jamannya canggih juga, udah pada paké hapé informasi berita-berita di hapé juga kan udah banyak lah kita dibilang. Jadi ya sepuluh persen lah kalo berita-berita di koran begitu.

kégiatan dimalam hari ya, ya paling begitulah kumpul baréng témén maén gamé cérita trus ya banyak lah pokoknyé serulah kalo kégiatan malém tuh, soalnya seru juga bareng temen.

yaa kalau pake social media si menurut saya, ya boleh-boleh aja. cuman, kita pake social media itu yang positif lah. kebanyakan yang sekarang pake social media itu kebanyakan dipake negatif ya, kaya liat situs-situs yang gak bener apa gitu. intinya kalau saya tuh ngeliat social media tuh ya kaya pengetahuan apa gitu pengen cari sesuatu yang belum pernah tau di social media.

Buat saya si lingkungan saya si pengennye tuh ga ada polusi ya kaya, asep kendaraan, ga ada kaya apa tuh jajan-jajanan kimia pengennya tuh ya sejuk gitukan apelagi kalo di pagi hari tu kan udaranya seger kalo di kampung pengennya si hidupnya di kampung aje lah engga banyak polusi.

Seru, seru, liburan bareng temen tuh seru, kita ga kesepian, kita ada temennya juga resep juga kalo ma temen, ada temen kongkonya, temen cerita, ga bingung lah kalo liburan bareng temen tuh seru pokonya.

ya kalo buat ngedidik anak si ya kadang di kekang juga èngga boleh dibebasin juga èngga bênêr juga ya cuman ya intinya ya ditengah-tengah ajalah ya boleh ngebebasin tapi ada batasnya lah jangan ampé sampé kaya dikekang gitu yang ada ntar anak pasti depresi.

Kalau kegiatan anak bujang ya atau anak remaja ya paling maen bola lah, seru juga tuh main bola terus kumpul main barêng têmen, ya kadang bantuin orang tua juga, ya pokoknya serulah seru.

Ya perjalanan atau liburan yang berkesan buat ayé tu waktu pertama haiking di Gunung Gede Parango itu kalo gak salah berempat waktu masi sekoléh di SMA itu berempat sama temen temen tuh pertama kalinyé itu naek nye pokoknye gbaisa dilupakan lah sampe sekarang juga.

Pengobatan tradisional, ya lumayan cukup membantu lah buat masyarakat juga buat orang-orang yang sakit, buat orang-irang yang membutuhkan pengobatan, ya lumayan, lumayan membantu juga, membantu masyarakat.

Ya belajar negaranya tuh penting kaya, jalan, kaya, detik-detik kemerdekaan tuh dimana ada nya terus apa ya mosakannya kemerdekaannya kaya di Rengasdengklok itu kan, sukarno ya udeh kaya sin hari kemerdekaan.

kegiatan di malam hari saya ya paling kumpul baréng témén kalo lagi gak kérja, terus ya maén gamé, maen hp, nyari-nyari berita di hp. udah paling itu doang si

Yah kalo ngikut kegiatan lestari alam sih ya sering, malahan tuh pernah ngikut kegiatan tanam pohon bakau di Muara Gembong sama orang kota. Itu pokoknya seru, gak bisa dilupain lah momen-momen ngelestariin alam lah. Intinya tu kegiatan lestari alam tu bagus. Karena itu kalo bisa ya harus ada lagi lah, ngelestariin alam kayak nanem bakau apa gitu.

ya kalo agama sih pénting lah.. agama kan kepercayaan kita.. kalo kita ngga punya agama ya kita ngga punya péndirian.. intinya ya kalo ngejalanin kayak sholat itu kan émang udah kewajiban umat islam.. intinya ya bélajar agama itu diwajibin yang kaya dari kecil gitu..

kalo saya mau keluar negri gitu ya paling mau ke rusia si soalnya disana ya indah pemandangannya trus ada salju jugakan lumayan lah soalnya disini dikampung kita gaadè salju

Nasehatin orang lagi gagal tadi intinya kita motivasi. Terus kasih support biar dia nggak ngè-down. Ya kayak takut ngulangin gagal lagi intinya kita, intinya, itulah kuatin mental dia biar dia bangkit lagi lah.

Kalo tentang perubahan cuaca tuh ya udah gak kagét lagi sih yak. Soalnya itu tuh udah perubahan alam juga. Itu bagus juga sih.

kalo cuaca di daerah saya tuh, panas apèlagi kalo musim panas, uhm panas nyê gila banget ampé di depan dikipas angin tuh buka baju ya kalo lagi musim hujan tuh di kampung tuh bisa banjir intinyê di kampung saya tuh musim nya ada dua ya musim panas sama musim penghujan, kalo lagi panas, panas ê ampé 38 derajat lah intinya ke panasan.

kalo saya sepuluh tahun kedepan lagi pengennyê ya tinggalnya dikampung ini ya pengèn ya kaya dêkêt sama keluarga trus dêkêt sama temên-temên kecil intinya pengèn sepuluh taon kedepan pengennyê tinggalnyê dikampung inilah gamau jauh-jauh dari masalalu itulah intinya pengèn tinggal dikampung.

Kebanyakan kalo di kampung saya tuh yang olahraga tuh ya kayak anak kecil, terus remaja ya kalo, apalagi, ya ada sih sebagian kayak orang tua gitu tapi kebanyakan tuh remaja. Apalagi kalo lagi sore tu kebanyakan ada yang maèn bola, terus kayak cewek maèn apa gitu. Intinya ya di kampung saya tuh ya banyak kayak anak kecil, remaja, intinya pada lari-lari lah setiap sorè.

Kité biasanyé kalo malém hari itu kumpul sama témén-témén kité, ngobrol-ngobrol sama témén-témén kité. Biasa, kita main game, namanya anak mude kan. Kegiatan kité ya gitu, ditambah kan pada libur juga begawénya.

biasênyê di daerah kita tuh keseniannyê ada topeng bétawi atau yang disebut dengan lénong bétawi itu tentang ceritê-ceritê, tentang budaya kitê.

masi adasih sebagian dikampung saya tuh orang nya tuh nyari informasi baca-baca léwat koran terus berita, majalah ya kalo disayakan kebanyakan tuh orang-orangnya tuh masi gapték taunya cuma dari koran majalah ya kalo media sosial si ada sebagian cuma kan kebanyakan tuh dikampung saya orangnya tuh pada buta huruf gitu

Sangat, sangat besar itu untuk di daerah kite, yang namanya daerah kampung itu sangat besar itu. Itu yang namanya pengobatan alternatif itu sangat besar untuk di kampung kite khususnye.

Penting sih, penting banget. Soalnya kan sejarah negara kita tu harus dikenal juga, harus diketahui juga. Jadi pentinglah buat kita tahu gitu, buat kita belajar tentang sejarah-sejarah kampung kita.

Mungkin yang orang-orang cari di sosial media itu kebanyakan pada cari berita ya. Soalnya kan sekarang berita jarang melalui koran. Kebanyakan melalui sosial media. Jadi sosial media sekarang tuh membantulah orang-orang buat mencari berita-berita terkini, terbaru.

Ya kalo ngebersihin sungai itu si ya, gampang-gampang susah intinya si dari orang-orang sekitar nya itu jangan buang sampah sembarangan, terus kan ada tuh sekarang banyak pabrik-pabrik yang buang limbahnya tuh ke sungai. Ya intinyé kalo di sungai ya harusnya, masyarakat itu berbodondong-bondong untuk ngelestariin sungai biar ga tercemar oleh zat-zat atau limbah pabrik.

Di rumah saya sih banyak nanem-nanem taneman ya kayak daun sage terus daun randu terus pohon waru.

Mungkin 50% lah, kan jamu juga ada yang buat nyembuhin penyakit juga. Jadi jamu itu baguslah, bagus juga dia bisa nyembuhin penyakit juga, bisa bikin badan sehat juga.

Kite perneh yang namenye ngikut tentang lestari alam, kite di ajarin yang namenye, harus menjaga alam, kita tidak boleh yang namenye ngambil apapun kecuali gambar. Jangan meninggal kan apapun kecuali juga, dan jangan buang sampah sembarangan.

Itu sangat harus diwajibkan. Karna untuk anak muda juga daerah itu, bahasa daerah itu harus penting. Karna bahasa daerah itu bahasa kite masing-masing daerah kite sepertinya kite nih orang Bétawi harus tau bahasa kite. Jangan kite sok-sokan ngikut-ngikutin anak mude jaman sekarang. Kita harus tau bahasa kite. Emang kita dasarnya orang Bétawi. Kita harus tau bahasa kite.

Ya kalo menurut saya mah kalo mau berpergian jauh tuh ya satu ngecek kendaraan trus segala kondisi badan, a terutama ya kaya kesehatan gitu. Intinya ya kalu mau perjalanan itu ya sehat jasmani dulu lah, biar perjalanannya tuh aman sampai tujuan patuhi peraturan kendaraan.

besar... besar... besar banget ya, soalnya peran kesenian itu di daerah kita, ya lumayan lah, 50% , 60% lah, lumayan besar juga dia, soalnya kan peran kesenian itu, seni kesenian yang wajib harus di kenang terus sampé nanti cucu anak kita nanti, itu.

Sangat sayang kite ama kampung kita sendiri karena kite nyaman tinggal di kampung sendiri, emang dari kecil kita tinggal di sini mangkanya kita tuh sangat nyaman tinggal di kampung sendiri. Di mana-mana kita ngga beteh, kalo di kampung-kampung orang-orang. Nggak beteh pisan kita, betehnya kampuk dewék.

kalo perubahan cuaca sih ya ada sih sebagian.. ya kayak ngèrugiinnya kayak misalnya musim padi tuh mau keluar.. terus ujan di siang hari tuh kan jadi ujannya itu kan jadi bawa penyakit.. jadi padinya tu kaya gabuk pada putih-putih gitu lah.. intinya èngga bagus lah buat padinya nantinya buat dipanénnya..

harus itu kite batesin yang namanye sosial media karna itu sewaktu-waktu aje disaat kita ade kepentingan jangan setiap hari kita terus-terusan main hape terus maen hape terus ujung-ujungannye tarjadi sakit karna begadang maen hape mulu.

ada, ada ituh salah satunya inih apa namanya kegiatan semacém acara, odong-odong, kan itu kalo buat atraksinya ada hewan ayam, yang buat êê atraksi odong-odong itu jadi di sini tuh ada, banyak malah banyak

ya kalo ngelestariin bahasa daerah sih ngga harus dari pemerentah atau orang ya intinya dari diri kita sendiri aja.. kita kan harus ngelestariin bahasa daerah ya kayak bahasa betawi itu.. ya kalo kita dari kitanya udah ngelestariin ya nanti kita ngajak-ngajak orang-orang masyarakat lha untuk ngelestariin bahasa betawi gitu lahh.. intinya ngga mudah dimakan waktu bahasa betawi tu..

ya kalo liburan si penting ya nyuci otak refresing pikiran ga buték intinyé kan liburan tuh refreasing lah nyari sesuatu ketenagna ya nanti mo aktifitas lagi kan jadi semangat lagi kan ya kalo liburan ya pasti buat semua orang ya penting liburan mah intinya liburan ya penting buat saya méh